تليفوني ما حبش يخدم ومسكر وما حبش يتحل، شوفو زعما حكاية شحن ولا بلكش نسيت ما شحنتوش، نحطو في الشاحن، كان خدم هاوينو كان ما خدمش نحيه ونحاول نشوف بلاكشي بطارية ما عاش تخدم برلاكشي <hesitation> طاحلي ومافقتش بيه، نولي نهزو للصلاح يشوفو المليح <hesitation> ونشوف شنوا اللي باش نبدل فيه نبدلو.